सफाई करण के लाए कई प्रकार के सफाई उत्पादन को इस्तेमाल करो जात है। और प्रत्येक को अपनौ विशेष कार्य होत है। सफाई उत्पादन को सही चयन करण चाहिए। ताकि घर में न केवल सफाई बल्की उन उत्पादन को इस्तेमाल सुरक्षित भी हुई सकाए। मै आम तौर पे विभिन्न प्रकार के सफाई उत्पादन को इस्तेमाल करती हूँ। जिनमे से कुछ मुख्य इस प्रकार है। मल्टी पर्पस क्लीनर ये सफाई उत्पादन बहु उद्देश्यी होत है। जिसे आप किचन बाथरूम अन्य जगन पे सफाई के लाए इस्तेमाल करत है। ये ग्रीस धूल और दाग धब्बान को हातन में मदद करत है। सर्फ पाउडर या स्लेडिंग डेटर्जेंट कपड़न धोन के लाए इस्तेमाल करो जात है। ये दाग धब्बान को अच्छी तरह से हटान के लाए करो जात है। डिश वाशिंग लिक्विड बर्तनों की सफाई के लाए जरूरी उत्पादन ये ग्रीस या खाद्य अवशेषों को आसानी से हटान के लाए करो जात है। बर्तनों को साफ और चमकदार बनान के लाए करो जात है। फर्श क्लीनर फर्श की सफाई के लाए विशेष रूप से डिज़ाइन करो जात है। ग्लास क्लीनर खिड़कियाँ के शीशा और अन्य काँच सतहन को सफाई के लाए इसको इस्तेमाल करो जात है। फ्रेश्नर और एंटी बैक्टीरिया स्प्रे ये एयर फ्रेश्नर कमरे में ताजगी लान के लाए करो जात है। एंटी बैक्टीरिया स्प्रे कीटादु मुक्त करण के लाए उपयोगी होत है।